Ny couscous alzeriana a da tsy ino fa na henan'osy na io henan'akoho ampiarahana amin'ny legioma. Da agny Alzeria agny koa misy an'izao sôrba. Io sôrba iô da lasopy misy legioma sy hena.